<noise> Argelia kua tëtäguasu oiko ivituguajukoti oa pandepo aratinipe mopeti saupopa ovapa mokoi arasape kua tetape jeta yae imperioreta oeya ilegado icapital angel javoi ikorepotireta Dinar argeenlino, imiari reta arabpee jare tamasipe